Bamɗi ladde e pucci ina ceerti no feewi. Bamɗi ladde ko ladde tan ɓuri waawde wonde. Kañum ɓanndu mun waɗi ko diidi diidi, ɓaleeji e daneeji. Kono puccu noon ko wuro ɓuri waawde wonde. Kañum ɓanndu alaa diidi diidi, waɗi tan ko ngoogu, kuleer gooto. Ene wojja, ine rawna, ina ɓawla. Puccu ɓuri kadi mbabba ladde mawnude e waawde ɗooftaade joomun.